ପିସ୍ସ <noise> ସବ୍ଦରୀ ଆପନୋଂ କରୋ ମୁନରୀ। ଆଜ ପିସ୍ସ ଶାଂତୀ କିନ ହୋ ପିସ୍ସ ସିମ୍ବଲ। ଯହାଁ ଧଲାରଂଗ କୋ ପିସ୍ସ କୋ ହାଜେ ପିସ୍ସ ରୋ। ପ୍ରତିକୋ ନିଲମୁଲ ଆକା ସ୍ଵାଖ ଶାଂତୀ ପିସ୍ସ। ମୁଝ ଶାଂତୀ ଚାହାଂତୀ ସଭୀ ସଂତୀ।